Ndye efye ga ri mi lami sna dna fyengosa, miga ku re shni, eɓe ɓye bye nyi nɗye mi snu yna, misnu miga ekni sa gi twashe nɗye miga ekni sa gi tswashe, ke ma kpe, tso, mi le sa’ kni gi tswashe nga pmyi’re bma zan nɗye-mi nyigo nɗye wo cire gumi yna, nga eɓwa kawo, ma wo, ku’re shni nɗye wo ɓe chniyi wyenye m mawo ku re shni ma nukpa sawo wa rifye, wa bi, wa won a tsongo yi a, woke won a, wa ɓwa ena dodo wo ɓwa enam, walaga nalidayi dodo wo laga nail dayi m ẻ ba hna lo zni, yi ga lopa kni sa gi tswashe. Nɗye yiga ekni sagi twashe keyi kna kpma yila nukpa sa a ɓyi du, ẻ ɓa kate’o fye nɗye yiga kpa’knisa ge yna yiga lo ɓa dye kate, yilo kpa’ knisa fyo. Fye nɗye yiga sayi yi nyi ge gbo gbo gbo yna eɗyei yi sayi dye nyi ke yi da gi ba, ɓa knisa du. Efye dodo yi, yi ga twashe ɓeta kpmi key a nukpa tu do koya da gido, shna nɗɓye tswashe ɓeta da yna. Ewori hna lo ke yi gna ɓa ɓa ku re shni. Ɓa ena kpa, azado ga lo’ dna ke azado fni ba nɗye aɓe duje fyeri hna tsongo nu woga aza ɓaga pakna yna ga yi’o ke azado jna bo, nɗye nyi fyede miga gbmi labmi labmi hnayi milo’ fan dye miga lo’ fa ɓa yna ɓaga snu yna dyi chi ɓe kemi lo, mi lo nufa nɗye ga yi gbma gbmashni sayi miga ku echi’ fa ke ma echi bye, miga nu ekpmi ẻ gbma gbma shnisa hna lo, kemi nu kappa ẻ gbma gbma shnisa hna lo, ke mi nu kamba, ẻ gbma gbma shnisa hna lo nɗye miga lo fa galo dna galo nufe, tu gnir ndye ma ɓa zeze la gbmi labmi labmi yna, nɗye mi nufa hna loge ga jepo sni, keg a de fanu gala tsi sa nɗye e ɓa mi do ge yna, eɗye mi zhi pyi mi ɓa da’ snu ynaɗyi ndye ɓa snu epyi yna aga gimi miga ɗyi ke mi yadi mi re’re. Nɗye miga yadi ga re’re ga da ɓedo snu, nɗye abyi ɓa kna makata ga zhi ɓem miga ɓwa ɓadu ɓa zhi sade eɗye yi yezhi yi tsni tsni dna yango sa hnalo, nɗye esa ga ye’o chwanawyi kemilo kpe gye znu fa lo. Sade nɗye esa yem, nɗye abyi gada kna ẻ makata hnalo ga zhi, miga ɓa pa dna ye dodo nɗye a ẻ pyi tnu tnu gi ɓa nyi kemigna eɗye azagoe se snu ɓa’ pyi tnu tnu nɗye a gi ɓa e ɓa makata yna. Ke ezni nga duya mi lo gyeznu fa nɗye nga lo gye znufa ga zhi, eɓe lami do ga zhi pyi, miga numa fu ke a ynuɗyi gimi zaza gadyi wo yyoznu ynadyi nɗye nga gyeznu ynaɗyi hna ɗyi zni ke migare na ta chi kpeta mi sa ɓwala ɓedo minigoe de ma byi yi keyi da ɓe nɗye yi ga ma tsna go yna, afi do’ ɓwa ke atsni tsni, sade eɗye yi sni tsni wuɓa shna nɗye mida ɓe zhi wo wumi shna nɗye a tsni tsni yna. Estni nɗye a zhi a tsni yna zhi wo gna yi kokoyi tu ẻ gâbâ dodo kpagu dodo aynafa nyi dozhi nɗye shnanɗye ɓa snu ɓeye kpe ka yna eɗye yi tsni tsni hna, yi wu ɓa shna ɗye aɓe koko koko ya zama go ɓa zhi ɓa wuyi yna, ken da-ɓeta deba de ɓetsni-ke wu ɓa shna nɗye ɓetsni wo tugo ɓwa ba yi yna.